Pus kup ndeu mas de kaung ndeu mas de kaung pus kauk kauk lanu'u kuande kanan kujui ba ngjai kiajai pus ba ngjai ba tutjsau rajuik se xikit kauk lanu pus rajui <noise> jui ya ba lu'uei punje <noise> kuande napu kunju luju'u bakejet <hesitation> noviembre el dia primero napu ya batsjau ya rajuik ya pa manal'e'e kul'eng manal'e'e kul'eng ljaung gallet batsjau l'eng mi'ia ljaung kandel ljaung mi'ia rapu batei batsjau rapu l'e'e lanas ti'ias mi'ia rapu batsjau l'eje rapu re l'en rapu kanjet y napu napu tsukuet napu xiñi'iu napu nui kunju napu napu noviembre ya kujui ya rapu xikit kujui ya batsjau rapu lje'e, batsjau rapu lje'e kujui ya batsjau rapu batsjau mi'ia rapu mi'ia batsjau ljaun pan, ljaung manzana, ljaung lanas, ljaun ti'ias, rapu mi'ia l'e'e l'eje ljaung kandeil bateiñ batjaung nda nda chi xichjaut batsjau ngjai chi ngul'us kune rapu bi'ia batjau mi'ia kon kara ndung kutung ta'ejem rapu bi'ia batei batjau mi'ia majau batei batsjau y bateiñ kandeil rapu ya l'e'e rapu mi'ia ya kuande batsjau pus kujui kiyu ya kujui ya ljeun kimbiu rapu mi'ia rapu. Batsjau per kon chu kaung ya mut ya sau los ke ba kiajai ngjai bakejep ne kaben pus chumani ba lem rapu re rajui batsjau ba lem y ya batei ya mi'ia rapu batsjau pus ndeu mas pus maiñ kasas rapu ka ka kul'us ka kul'us buruan rapu let kasas l'ejei ya kupu ya bat'ei ya ka kul'us ya rapu se limjiua'at sas ya rapu ya manal'en rapu l'eje y manambejen rapu se l'e'e kupu bat'ei ndeu mas pero chu ya mut ya ya sau los ke manatsjau manal'e'e ya l'e'e ya ljeun kimbiu kua ladiu ya ya kupu batei ya ndeu mas jai mas balaei saria batsjau chu ya mut ya aunque ba batsjau per ya mut ya sau kimbiu kua ladiu lijiuñ ya rapu re l'eje batsjau ya rapu kasas batsjau rapu rimbiaiñ ya chu ya mut ya ni peuk kua nadiu. <noise> pu punje pus napu kunju se batsjau batsjau cuando njei bingjiu ningiji pus kujui ngjai ngjai bat'ei punje ngjai kiajai peuk se malakat l'eje mbe rapu napu bingjiu nigiji mbajau pus batsjau saria lje'e batsjau kul'eng lanu pu bakja batsjau kul'eng bi'ia rapu y ki kich'ijiñ karat batsjau kich'ijiñ karat batsjau lje'e mi'ia rapu ngjai bat'ei punje. Njaung por ke mbe napu binjiu ningiji cuando ya manjuei pus rajuik cuando mbajau ya njei l'eje kujupu ya rajuik ya ngjai tingjiau tikia'jau ya tingjiau deuk se batju'u le'eje deuk se mut pus mut sapu sau tingjiau y rapu kauk lanu'u rapu pu batei per se kauk ngjai nixets pus kujui kujui rakap nixets mas tibiñ kupu ya kupu pu kuam pus ya ngjai kiajai ya per maiñ kupu ba lem ngjai mbeje mbeje re kichjiñ ngjai kua lameje ndeuk manateje pus lumei nameje kupu y kupu mananjaung mi'ia skadaja pus kauk lanu'u kupu pu bakja y maiñ ya kuande kuande nejei ngjai bakejep napu se nigjiu nigiji pus maiñ napu lem gjai bat'ei ya ljeun ljeun kimbiu ngjai balei saria kupu batei jai ljeun jai bien kuljus pero pu bakja rapu y kuande ya rapu se <hesitation> bakem napu napu napu se nda se batei jai l'eje rapu ba napu de diciembre maiñ rapu maiñ rapu ngja napus e bakem de kaben rapu pus jai kum'us batsjau rapu jai ljun bata'al l'eje kuande bakejep rapu ya batsjau per kauk ya chu rapu ni lanu'u ndeu kas pu rapu kauk la'u ba'eje katat pu bakja rapu lembe se chu' kute kum'us lem saria batsjau per kauk kinji ya mut ya. Pus kauk lanu'u ndeu mas kiajai pu bakja ngjai ngjai mas balei kuande ya ya bakejep ngjai mat kil'iam ma baljaiñ kurus pus lem chu lem ya lekejep ya statjum napu kunju ya dia treinta de noviembre pus ya lem ya ya lem ma ma baljaiñ kurus los ke kat kiajai deuk se ya batut jai bumjeiñ rapu ya mabaljaiñ ya mi'ia per ya kasi chu ya ni pep batsjau jai kiajai jai ndeu batei kom la'ejei kauk ngjai ndaut saria rimbiai batsjau chu ya mut ya sau rapupu ma baljaiñ mi'ia rapu <noise> no pus kupu kiajai ngjai ya kuande kaung ya kua ratu pus ya de kaung de pus de kaung ma ya ngjai taum ngumang dios pus kaung ya ngjai ten nixets ba batujuiñ pus kupu kiajai jai ba ba ba ndaut ba ba ngjai kuú ba después kujupu ya batjuiñ ma kil'iam ya kua l'aung se kaung ya taum ngumang dios per los ke mut pus rajuik ba rajuik ngja bumjeil re nixets de mas de kaben pu rajuik kupu pu mat pus batsjau ljau rajuik kupu ngja y kujupu ya batujuiñ kutsei ma ya y maiñ se se ba kul'us banjiu'u pus kupus kua ljung pus kupu ngjai ngjai pun batei batsjau kich'ijiñ se mas tijian pus batsjau saria mjiung, mjiung talung batsjau l'en re let. Los ke mat nju'u kupu se ba njiu'u kul'us kon ju punje pu bakja y pus maiñ ngja kiajai ngjai ngjai kupu batei l'en re let se baleik tipiñ mi'ia kupu batei ya.